باش نشري كهربا و لا فيسبا و لا فورسا لازمك ساعه تثبث فالمسرع و تثبث في الفرامل أهم حاجات تعبوكم، خدم فالموتور، تخدم فيها تثبث فيها قداش مشات معناها و تثبث في القطايع إذا موجودين وين إنت تسكن و لا خاطر يسهلولك ياسر و إذا خصائص نتاعها يمشو مع السوم و لا.